Laiking tsikhat gemelio nanti. <hesitation> He laiking heam. <hesitation> Atak sarong adu angin atlakthei txina. Aon munazirte <hesitation> arong dukduin atlakta txinani. <hesitation> Hemi arong klakthei napang heam ae dute azong txina. <hesitation> Txume bialama ama loe dungdute laka inzen heamna. Txatak <hesitation> anipokani. Ama loe dungdute hean <hesitation> alau mumei txinani. <hesitation> Gemelion hi atamzo ki Afrika ram <hesitation> Madagascara hean anoma. Txume bialama Asia ram <hesitation> Trengkat <hesitation> India te Sri Lanka te le South East Asia le Middle East lama tehean mutu anompok Ane. <hesitation>